Sifuri, imudu, iviri, itatu, ine, isanu. sita, saba, inani, tisa, ikumi, ikumi ni imudu, ikumi ni iviri, ikumi ni itatu, ikumi na ine, ikumi ni isanu, ikumi na sita, ikumi na saba, ikumi ni inani, ikumi na tisa, ishirini, ishiri na imudu, ishirini na iviri, ishirinina itatu, ishirini na ine, ishirini na isanu, ishirini na sita, ishirini na saba, ishirini na inani, ishirini na tisa, <noise> thelathini, thelathini imudu, thelathini na iviri, thelathini na itatu, thelathini na ine, thelathini na isano, thelathini na sita, thelathini na saba, thelathini na inane, thelathini na tisa, arubuni, arubaini na imudu, arubaini na iviri, arubaini na itatu, arubaini na ine, arubaini na isano, arubaini na sita, arubaini na saba, arubaini na inane, arubaini na tisa, hamsini.